Ман дар бораи ошхонаи Норвегия маълумоти зиёд надорам, вале медонам, ки он ба маҳсулоти баҳрӣ ва гӯшти гов асос ёфтааст. Норвегия ба хӯрокҳои солим ва табиӣ аҳамияти зиёд медиҳад. Мехоҳам дар оянда бештар дар бораи таъомҳои анъанавӣ ва маззаҳои махсуси он омӯзам.